Manu Kolea, no ka mea lele aku lele mai kēia manu kolea i nā ʻaina Alaseka a me Hawaiʻi i kekahi mau makahiki. Noho ka manu kolea ma Alaseka i ka mahina Mei i ʻAukake a lele aku a noho ma Hawaiʻi i mau ʻewalu mahina.